Yani aina mamoli innamanen kas jira, dubi mammal kam yenan ka hoat hoatin ishent dub ak nam due lubu uf cholche dubatan akana yani bati borbad yenan anin mammal dura kan anin darg yani inamuma inaman kun man yenan inaman kun ho sa agar tishan haduin dufte tishitet yani ak nam ba due uf cholche ama ho tok daniet laf buse ak due uf cholche dub tanan hadui durabati borbada.